e leydi Canada ngam fewɗum yimbe e ngaato cocije, e wodi dina, be nada a Amirka, yimbe e nyama nyamunda boɗɗum.